Kotoma itunishe, ko sapos itapen ateptop chito, kor amu atepto koparu chit che uu chito. ako sapos ituun chito ne- netindoi atepto ne nekararan. akorakora, ing' piik ap kalenjin, ke komii oratinwek chekesupi, konetai kesupi tyondo, kesupi itit, akora kisupi kunotok amu muuch i- ituun, ituun chito notupche. ta kochii nekii no nepune oret ake, nepo tyondo nemakashiin, koma kong'otepi kora ocham, omii kotunishe koma, kocham komachamtaat, amu kiae kii piik ap keny ki cham ko kounotok, ako kora. ko sapos ii icheng chito ne. notindoi chamyet twai amu mokoi icheng chito nemotindoi chamyet amu muuch koparin ta ko, kopar koiteen che tukun che- chemasikchini, akora mokashindosi kora, ing' oratinwek chechaang, amu chichotok atumokashindosi koma komamii chamyet.